A diikaꞌ rileka na mieti loch chinkan chiso leido xinla lli chisune latika ni loi kuika nila les zi so late karkwn beal le do llison deal tar kwin kax xinlanda teleix xinladika no kuchan beale ler kagan alaṉx tur bialex ka le xe wente xinla niskwan chinla dura chan ama ro rula tacha a la terunkan en la tu pchi tata niene ba ruchala terrun kan runla la kon nis kwanteka xinla ruchin kandika tapallo ka chaoma ban da lei noate xnaꞌ rino xnaꞌ sartena akane wakan lei late dika xwe chaite lei mdii- diikaꞌ che xbira xnaꞌ sate kulto te xinla lollichi waleno dubro ronkan ka kosa gana